زما دنده همدا ده، ته چې خفه شې، زه دې خوشاله کوم. زه ستا خندا تر زر خنداګانو غوره ګڼم. ما تل ته د اول نمبر دوست ګڼلی یې. ته چې خفه یې، زما زړه هم ارام نه کوي. نو هر وخت چې خپه وې، یوازې یو زنګ راووهه.